La gastronomía alemana es anombrá delos pratus contundentes i gustus intesus. Ain nombris d'essus que me sonan peru que no m'arrochu a prenuncial. Assau de carni, col, lombrada i las salchichas, craru, que quiciás que sean las más anombrás del mundu i las hazin de muchas carnis, hormas i rezetas destintas. I, craru, las salchichas con cerveza, qu'es tamién parti emportanti dela coltura alemana i tienin la Oktober Fest de Munich.